Ino loatsy zane ty raha paio, mazava zay fa i ninone, efa amanarivony maro zaho miresake amine tsy mipay aze volay zao avao ty raha rehafiny, ino mariny ty raha paio zany? Ihao vao mipay ty haterana amiko aty sa mipay raha-draty rehe sa ino ty teanao hatao, teao ho volane io fa-fa tsy fantako, ty raha anontania ahy kindraikendraike zaho fa tsy te hireheke aminao.